بالطبيعة درجة الحرارة المثالية بتختلف من شخص لآخر حسب معنتها كل واحد شهب أنا بالنسبة لي لي معنتها في النهار مثلًا درجة الحرارة المثالية بين عشرين وخمسة وعشرين درجة خاطر توفر معنتها راحة معنتها باهية لا هي سخونة لا هي باردة وفي الليل بين خمستاش وعشرين درجة نتصور هذا الأنسب معناته إنه العبد إنه ياخونه ما باهي معناه.